Mako se aiti pipe azucar jeva amoje vaera mbae ma aiti azucar mbaeti mbate ei aiporu, eiko aiporu ipuere vaera jau guarapora ipuere vaeravi se ikavi mbaerajipera añepoano vaera ayembo jova vaera pƚpe jaera jokua aiporuvi ei